Lah <noise> tantara gny resay da i Vietnam zany anisan'ny firenena matanjaky ara-ekônômika am faritsy Azia igny tafarafaran'ny ady lehibe regny. I moa zany tena sakay sy maso agnaminy <noise> gn' Amerikanina.